Takiya adagal damur maduniya awaran mmda mana dai ba dama sandiya yarabb man danhi dama saudiyna yarabbiya andʒugara ʒnalgila vak dada haʒhigilah an ghala yaʒhigila kwar kwar vakwah toh hulfu digi adʒigar adʒigng ga yand haryandʒu mba dunk hineha salarbi tsaghwahan da kwani arhuɓa bathad ghirav ndakwani aghba huɓa thaɗ a adi davakwah kam gashi vakatra karaa mai kisavbiya gashi dga ziga mai wahalya gashi vakatra yu umtra maram gashi vakatra dʒugwa dʒugw nin nin annabi takiya ah badum nuɗii dahi davakwaha asugwa kwa kwa ko faralii aghalu kiyaʒhigila badum nidisi asha ɓaga ninga ki hyepagha aghalgana yafyek yafug damaʒhgila a ma ku dighii baghanin davakwah mathi ningh sasi sai induhurganar ba vakarah andʒugita yazhgilarn an galgi zir kwabarn mamaun vukmdum vulga hannag yamdvakwana an tagutra kidgh ziga ma ɗeka a na ghravagha gatig dila asig asiyya ʒiʒig vakpall amunga ka ka sii kina a ɗuwan kivaka vaka tsa uh mung balbark vaka vaka kwan ba shagr kama vafa vaktsa ma madighiya aghala taʒhiglaa diga zig ndakwani mai wahaliya ko ban hwfa kara kidigit mnang ning vakwaha athikna thiga a ko nunga main kunbaghi vakarhi a thikna mai thing tzkiya a ndukwahbi bali vulgar sadak kmdah vakanah ba ndukkaa. Mba ndukka mung wan ndʒihgant dʒahig k digi duniya ba ɗek mai li mai dada kwtakiya arda ʒigan vakpalni toh ma dig hiya ma haɗghant haɗg damaʒhgik du uda djirira vakwa kam har agatu huneha ma ma manighal nigh kiʒir kwah ma marvulak vulg takiy zalnug kʒraa sandiya nitr ba hiinanana ai anagan aɗba ma dighi vakwahs mai tha lambaghbi aɓagu ba dʒuga ʒhiglagha digi aʒigning amtak kumtaka a ʒugana hulfa chidi a thiknai kumtaka a ʒugana hulfa chigi athinknai ning vakwaniya athk na thing vakwahg mai tsakala ghaiy du udma mai dada tsakala ghai bi da war dada tsakala ghai vakwahi kiʒh ndakui aghwlaba vulg nud kivaka chuhurgana vulak fga zignudana aba dʒugu yaʒhiglagha a gat gu diga gatig ning siyi mai wa a takiya a meng tsim ndukwaha mai dada kwa tagani vaka vakgh vakagh kam ai ku war dada kwa dʒiga zhigil kam thaba li badigin kam ba sall kam managan kidi darakwah aɗba ma dihhii davakwani mai ci digi ada dʒamg ninghi takiya manana kwana mana ha kwaha a maiy dʒamgani aɗba ku awah a thikna thig vakwah ma ma krab ma dighɓiyya agh hutsgan kiy yahagh dida vakwah zarhaghni, uusaghnii, mamung niya niya dadija a ba dadaghan ma mung ko awagh ga baɗay aghwtstir hutsg diyammungh agh hutsgana aɗba vakwah vuka chuhurgan kwan ba ba maraw aɗba dighhi davakwaha baghra vagha ma digdasa nundaa anaiy kisasi aɗba digi ada th kna ningh vakwah kala kala badigi mai ma nigeriyin digin ndakwani athik na. Kullum a aɓagu dʒugwaʒhgil vak vakraho a taga tag yaʒhgil tukiya nang taviya ba ɗum nidigi adʒugwa ʒhigil vakwaha aghalg ghalg kiyaʒhilgila vakwaha vulag yaʒhigil aɗba guda dadamaʒhgil vakwah toh vakaranda dakwani agh ghalgan ka va ʒhigil vulag vulg tsim baille adhi dama gudam kam badigi agh gatig kam ma haighanta haigha yaʒhigil vulag vulg ma ba hung numbagh mavakai mavulakai toh mai ba nuubagl toh dama zarha dvaa gir gir am yaa miyama haʒhargha ʒhar kəragha gər gər zarha dragh ar kalkalbiya mung wana chaddaa, mung wanng dyəkwaa hung wana ba kal kala toh dama ndʒiga duniya band kwaha koh dəghə dava vaka kwanina maiy tauiyii kal kal sai vulaka vulg dada maʒhgili kidigi anag ningya ma digh hyəya ghala agh ghala million kulbuu nung kwana ka vulaga ba million buuwa, million thiɓa damaʒhgil ai ba mulakadm mulga ai bamulkadir mmlg ɗaagan toh, amma kal kal digi sugakr vakwahini madighhəya aghala dada maʒhgilagh aɓagn ba thiragha aɓagu thiragh ba həɗikin vakwah ndakwani athikna thig kwaɓ baɗek magh ɓa ba thir hyaɗikan vakwah ndakwani athkni thig kwaɓ ba ɗek. Ma gwighant ghwig da ma kwaɓa anagerie nda kwani uh mba nduukah athigana sas da hənehaa a andʒuu sagwak ba alman mudi divakava ko vulag vulg nud ki hənehc dvakavi ko bawaa ay mai nikis juu kin kin ksandiya vakavi aɗaba vakwaha kaddighəya adʒu ʒhigila aghala ya ʒhigla diga ʒiga mai wahal biyaa. A th abulag mang mundagh dyənga vakwah larabawa. Mana ɓa karatu wa munga bagh ɓagana gashi diginin vakatr ndakwani mai wahala an a adʒuhurga vakatria ndi nd raka ngeriyin ma nigeriya vakwana bathaɗ badyən wa huɓav afurgar bana chuhurga man mai maksina ta dayeka kisagh kwana yaka vakwa yaka vakwa yaʒhəgla may nidigi aɓagayənighi ma dama ko magha maghan maghairvarninga tsim usu ba ɗek-ɗek amung kiyazhigalalm an hausaha tog da ɓagav ndarii amma mai kwahii kam uh ma chuhurga maksin kam ba bajirkam nung thaɗaa ba dyədyən huɓa ba thaaɗ nud ba ɗek-ɗek amma ko amulga banai kwabar tsim ara da chuhurga nir na duniya amud tsim sai inna dai da ma dama chuhurga man mai saudiyya vakwah aɗaba mung vakwarahin maiy nidigi adʒamg ninghi vai nidigi agatg ninghi thakulva ba digi adʒamgning adʒama ba yaaru vakwah takya ndar yaghamda kwana mana ma nageriya ko mana man makis kwana mana nightr nighga mna thumda ba digit ndukwana ma luuda ɓa digit ndukwaha mandi ha maiy kwahbi kam dadda kwa chuhurga maksin kam dga jijiryi amma kwah naa kullum aɓa hyev dida da naʒhgila, kullum tsiɗan nivgha gha yuwatr vakwah ndakurni mung valbarka ko kaf vakwah ndakwani mung nalbarka digh miyam tahala kwah vakwan albakini wa haiya ma wa. Adʒu kaf ndakwani bardgi dʒughuy kidigiti aghba ghva kwah ndakwani bandigi bagha bi toh, daɓangav ndar chi ba thirh dada maʒghigila wa ma kwana tag najund ba kwahini bathing amma chuhurga mavakwah ae may kisa njajir kiniya ko ba yz katzraya dabyaa ko kwar kwarin tagavin kam vakar kam juy kin maiy wa jugu ma ma sandiyyi aɗba diga zig vakatr ba arha ba gyəgyən vaʒa badigi anag ning kala kala inna kwanamung digi mungoo kwabagh ba həɗikin ndakwanii jugu batigh nin midigitr, kwabagh ba həɗikin ndakwani jugn batigh nidigitha ah war wanai kvaka vaka sankiyi, maiy wanai kivaka va sanki man marayuw ko war ma chuhurgan kam mana ba takii vaka vaka sanki mai agh mai huɓa thaɗi vakwaha vakwaha andʒu ba haya amun ndakwani wala kwaɓ ɗek biyo walawbysa a chiyit vakwah ada vaka vaka ko dagal da ma jidda ko dama ko aɗa mai kwaba mut ɗekii ba kwaɓ hiɗikən lankada nuda mutatr ndakwan ba ɗhum ba ya arc, yaha bay kwar kwara manvakai wala ntsunkusa ndukwa ɓagar ma nigeriyin biya walawbiya bakai palla amugh ndalwa kwabagh lanak lang nuda kwa ma nageri ndakwani nduk mung thaɗag ma dihya dig da vakwahin ma thugha ma ma mulghda mulg kwaɓatr ndakwani ma ghiyavant gwig da ma kwaɓa nageri ndakwai banadukka ai chuhurga vakwah kam mang naalbank ba ɗek havakai ko ba hinana vulgwa vulg yaʒhigila kwaɓa twith ya yada damaʒhigila vulwa vulg ku kwaɓa. Mana di darakwah baʒkaya baʒ ya a hara baʒ kwar kwarag toh mana mana dii da ma vakwah ma in maraw vakar amma chuhurga vakwanin kam ka kai gaskiya munga mung wahal vakar, chuhurga vakwana kam mung manar ba rashiya kwaɓ rashiya duli mai wana’a kidigiti manarbiya kidigiti marawbi ma duniyin, ko war gata badigiti maraw kowar guta ba sanki ma duniyag kowar guthba digi takiyi mang hya’v dadadamaʒhilna athikna digit na saki na rayuwa sai mung kwɓagh andʒu mung kwaɓagha sai ma haighant haigh ʒhgila a dighii dama dama sandiyirubi ma dighii da vakwaha a andʒana kullum a ba ɓagn adʒugwn ʒhigila vak adʒugwa nidigi nag nung ma waa nd vak ya ʒhigila vulak vulga ko bawagh ndavg ning vak yaʒhigil. Vulak vulug nin an yaʒhgila tsa ba ɗum nidigi in vulak vulga awaramg toh mung nidigi mung nidigi jugam kdadamaʒhgila mai nidigit mai udisi taughan jig ki ndʒiɗa dadanaʒhgilbi andʒuu mana ba duniyan baɗumma amunga juyi ki ndʒiɗa dadamaghgili andʒu vulak yaʒhigila ki duniyin ba ɗumma gulgheniy ki yaʒhgila ku hye ɗəkan ko ba diluwa ma chokaliyi gulghinayi huldu digan nvak yaʒhigil kwan ii ba ɗekaa in wan ta kwan takii ku warag ba kra kwan kwan da thuwandala, kwana talaga kwana kwar kwara a dama ma duniya ma ba ɗimma miyan ba thuhura nɗal kwana. Mung da huɓa thaɗ nuud war wa di bagar digit kuuda kaga damay madga miyam tulag mkana ta hmba thag nuda ma naval nug ki ralagam ba ɗumma war wa dada takii kayamaya ndakwahii kaga menyə kaga dole neh sai mung tulliy kwanina mung takga mung nun dada kwba daɗa krabin kwang ah ma nduwahama ah koh koh vak kwaɓan ma ahangant haiga la ka kalig atagak nina toh dagha a banga chahurga ma ma duniya amma ma saudiyin ma ndanhi kam kai kam kih taɗgwa sirana sirg fukii ma ndanhi davakwah man haɗav da ya ʒhigala vaka chuhurgan ba marawaa adʒu in mitsan vakmah ndakwani maba haɗan vut haɗga da yaʒhigila vaka hingaar ba marawh amma man vakman na nageriyin ba wayə itsigana ku udoo uh ba dʒama ghir ndakwani tsigana kuudo ba kwar kwa ndako tsigan kuuɗo dga jirirbi chuhurga maksinan toh a amma dayake ayikan vakwah yaʒhʒala aɓulka vakwah kam mai nidigi alzg ninghi bafurvid mahwudi bi thabi ma adabawa nai nidigi atagna tagningi bagh bagh ba taki uss ba ɗek- ɗeka damaʒhigila gawara mung.